لما كنا نروح البر مع أهلنا كنا نتجمع والحطب، ونسوي جهوة على الفحم في لحظات دايمًا لها طبع خاص عندي.